No, metafixicamente l'é imposcibile, into senso che anche se un o l'arresta in sce unna montagna, inte quarche mòddo o l'à influensa in sciô creou, o l'interferisce. Longo da spiegâ, ma se capisce. Pöi, relativamente, se peu avei ciù ò meno influensa.